که زه یو ستورمزلی یم چې نوی سیاره مستعمره کوم نو دا کار به اسانه نه وی د تنفس لپاره دهوا یا اکسیجن تولید، دخوراک دپاره دغذایی موادو بربرول دژوند چارو ته نوی سیستم جوړول داټول ضرور دی دناروغی تداوی، دیخ او ګرمی مخنیوی، د ځمکې سره رابطه ساتل به سخته وي، باید د مخابراتو نوی طریقه ولرو. یوازیتوب او رواني فشارونه لنده یی دا چی دا کار یو چلنج دی